أول حاجة تقيد المصاريفة الشهرية، نشوفو وشين أكتر فلوس الحاجات اللي ما يلزمهاش، ينحيها <hesitation> شوي بشوي، وفي فكرة أخرى <hesitation> يحط مبلغ صغيرعلى جنب كل شهر <hesitation> كل شهر <hesitation> في الحساب ، يوفر توفير حاجة يعني تتجمع علي <hesitation> الدي البعيد.